पियानो थे काई कौन। एक प्रोकारें हमरा इंखुर कदी हसली चीज़ों नाओ सामली नहीं रहा याबा कौन। पियानो काई छे के हमरा इंखुर एक कमपणी आओली सुरुवात मा बेन जबज़ाननी। तेर मा हेरो नाओ रखलो केशियो। तेर हमरा इंखुर सब की सब माणस है केशियो करें कोई। केशियां अलग अलग आवाज निकले। जासी की सारे गामा पा, धा, नीशा, नेहर मा धवली चाबी अली रहे ने। काली चाबी अली रहे थे, तेर पर जाहलीक दडपे थी, काली कालीक दडपे थे अलग अलग आवाज निकले।